gott kvöld dans söngur og leikur rúmast í

annað kvöld þar takast fimm listamenn úr ólíkum áttum á við ný verkefni með nokkuð óvæntri útkomu við litum við á að uppgötva hluti og hvernig við gerum þá í fyrsta sinn okkar eigin litla sköpunarsaga texta

Ava Ólafsdóttir rithöfundur og tónlistina semur Árni Rúnar Hlöðversson sem myndar ásamt Melkorku hljómsveitina

Íslendingar nota núna óspart en við tengjum hér við tómið og þetta verk byrjar í algjöru tómi eða eyðu

það sem við erum í rauninni að gera er að skapa eitthvað úr engu þannig að þetta er

eigin litla sköpunarsaga við byrjum í komum svo út byrjum að búa til tilfinningar búa til orð efni og

byrjum að gera tónlistina svo hafa verið sex til sjö vikur þar sem við höfum verið að vinna verkið sem gerist á sviðinu söguna

búa til þetta ferðalag sem við lendum í í þessu

áskorun að hanna sviðsmynd og leikmynd fyrir verk sem beinlínis heitir tómarúm hvernig nálgaðistu það við erum búin að

texta sem fjallar

tilfinningalegt tóm inn í

takti mér fannst ótrúlega gaman þegar við byrjuðum að hugsa um þetta verk fyrir tveimur árum þetta er alltaf langt ferli ferli frá hugmynd til verks en þá vissi ég strax að mig langaði til að vinna með ólíkum listamönnum alveg

frá byrjun af því að þetta er

söngvara til liðs

við reynum að bræða þetta saman í nokkur listform að læra samhæfð dansspor er

svo gaman að mæta í vinnuna og þurfa að búa eitthvað úr engu á hverjum degi þetta er svo einlægt og fallegt og skrítið en á sama tíma kemur í skrítið ég held að mín verk séu svolítið falleg og fyndin maður getur fundið húmorinn í einlægninni og fegurð fegurð mannsins í mistökum við reynum að skoða hvernig þessi bræðingur getur skapað eitt stórt verk eins

ást og orð allt sem grær í

þetta saman í